איין זאך וואס איך וואלט געווען זייער גוט מיט איז, מיט ארבעטן מיט קינדער, כ'האב זייער שטארק ליב צו ארבעטן מיט קינדער און קינדער האבן מיך זייער שטארק ליב. <hesitation> אויך איך האב א באנטש געדולד צו קענען זיצן און זיי אויסהערן און זיי מאכן פילן בעסער, <hesitation> און איך ווייס אז איך וואלט געווען אין עס